ଦଖ୍ଯନାଅପ୍ରିକା ଏକ ଵିବୀଦ ସଂସ୍କୁରୂତି ସହିତ ଏକ ଦେଶ ଜାନନେ କା ଜାତୀ ଏବଂଗ ଭଶାତ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାଵିତା। ସଂଗୀତନୂର୍ତି। ଏବଂଗ ପରମ୍ପରୀ କା କଲା ମାଧ୍ଯମାରେ ସମୁର୍ଟ ସଂସ୍କୁରୂତି କେ ହରିଟେକ ଶିତ୍ତିଯ ପ୍ରଦଶ୍ଯତ ହୁଏ ଏବଂଗ ଘରିଡା। ଵିଶେଶକରୀ ରାଗ ଭୀ ସର୍ଗାରୀ ଭାଈ ଏବାଂଗ ସର୍ଗାରୀ ରାଗ ଭୀ ଏବାଂଗ ରିକେଟ ଦେଶାର ଶଂସ୍କୁରୁତି ରାଏକା ପିଛେତ୍ଯା ଅଂଗା।